לְמוּאַסָסָה אלחִ'ירִיָה לִי כּנְסאנדהָא הִי גְ'מִעִיָה תְּדָאמֻן אלמָעְ'רִבּ, חִית כּתְהְתַם בִּמְסָאעַדַה עָאִילָאת עַאיְשָה פִּצְּרוּף צְעִיבָּה חֻצוּסָאן אַטְפָאל וּנָאס לִי מָעְנדהוּמש וַסָאִל כָּאפִיָה. כּנְאָאמֶן בּלעַמַל דִיאַלְהוּם חִית כּיַחְדְמוּ בּצּרָאחָה וּנִיָה צָאפִיָה, כּיַעטוּ פֻרְצָה לִנָאס בּאש יִתְחַסְנוּ וּיְעִישוּ חְיַאה כְּרִימָא. פַהָאד אלוּקּת לִלעָאלֶם יַעָאנִי מן משָׁאקִּל כְּתִירָה, דאבָּא האד נוּע מן לגְ'מְעִיָאת מֻהִם בּזזאף לִאש נְעָאוְנוּ בּעְדְנָא וּנְבְּנִיוּ מֻגְ'תַמַע אַפְצַל.